Eitwe owaitu nukwo akuzere, akaba harungi <hesitation> baitu akaba harungi. Ekichweka eki kirimu oburahi bakyeta hagongo, buli kimu muka kyarikiroho. Isenkuru itwe, akaba alimire ebintu bingi, amapeera garoho, emiyembe eroho, ovacado eroho, akatunda karoho, eipapari liroho. Eitwe twari tutakukira no'kurwararwara habwokuba twari neturya ebijuma ebyo.